I hiki ke kūkulu a haku i ʻōlelo huna ikaika a maikaʻi loa e hoʻomaka me ka noʻonoʻo ʻana i nā mea pili ʻole iā ʻoe. No ka mea e kuhi mua ana kekahi i nā mea pili iā ʻoe e laʻa me ka inoa o kāu ʻipo, kou lā hānau a pēlā wale aku. No laila e noʻonoʻo i kekahi mea ʻaʻole paha pili iā ʻoe akā e hoʻomaopopo pū ʻana ʻoe.